<noise> toko enggena ngone gahi ena ge ngone coho ena rasi, rai ngone tola ena ma sako ngena la ena sone gou-gou rasi, rai ngone tim ena ma ahi ngge se koroho-koroho, rasi ngone roca ena pake ake koroho, rai ngone tola ke ena kene-kene, rai kalo ngone ngidahe osu ena bolo sinanga ge ngone oro luto la so gahi uku toma ria coma so sahu goroho igo, rai ngone sinanga ena bolo ngone osu ena, rai rasi ngone oro rica se bawang se joji coma gasi ge ino la ngone gahi ena ma dabu-dabu la oyo ine ge ena saki. <noise>